Ma̱tha̱nꞌlaꞌ drígu̱ún xu̱kú tsí, e̱ste̱e̱, <hesitation> namíñuꞌ ene̱, xu̱kú tsí maxíña̱á nacha̱. <noise> xóo, e̱ste̱e̱, <hesitation> e̱ste̱e̱, i̱ndi̱í. Bueno, ndawii̱n má casi mijngi jyoꞌ rá, pero ná júba̱ júwa̱ꞌ xu̱kú tsúꞌkho̱. Xí náa mba̱ꞌyaa̱ꞌ mbáwíín idxu̱ꞌ mbáwíín rá, makatuwíi̱n maxíñáa̱. Rúꞌkho̱ kajngó namíñuꞌ ene̱ tsí i̱ndi̱í ꞌkho̱. <noise> nuthan xa̱bo̱ rí nakujmii̱ júba̱ ꞌkho̱, júwe̱e̱ꞌ ithan xa̱bo̱. Xí ná mba̱yaa̱ꞌ rá, mi̱khua̱a̱ꞌ, maxíñaa̱ ja. Xkú tsúꞌkhue̱n tsí namíñuꞌ eꞌne. <noise> mí a̱bo̱ꞌ, júwa̱ꞌ abo̱ꞌ, <noise> júwa̱ꞌ a̱bo̱ꞌ tsí, e̱ste̱e̱, dí phú xkawi̱inꞌ no̱o̱-ste̱e̱ ná mba̱ꞌyaa̱ꞌ rá, ma̱ꞌgaraxkaa̱ꞌ, mi̱khua̱a̱ꞌ, maruꞌwáa̱ꞌ, magu- magunijmamene̱e̱ꞌ ná xuyaaꞌ, <noise> xtáaꞌ magunijmamene̱e̱ꞌ, machíjmbi̱i̱ aphaaꞌ, <noise> maxíñáa̱. Jngó ikhúún dí phú namíñuꞌ ene̱ xu̱kú tsí a̱bo̱ꞌ. <noise> ído̱ guáná <noise> máꞌ, xí na̱ga̱núu xaná, xaná jndo rawuun guꞌwáaꞌ xaná, tsítse̱khaꞌwu̱u guꞌwáaꞌ, <noise> a̱ꞌkho̱ ma̱ꞌkha̱ tsí a̱bo̱ꞌ, ma̱to̱ꞌo̱o̱ awúun guꞌwáaꞌ. Xí táthia̱á ni̱to̱ꞌo̱o̱ rá, ikhaa xu̱kú tsúꞌkho̱ ñajuun tsí mi̱khua̱a̱ꞌ, <noise> o mi̱khu̱u̱ a̱ꞌdiáaꞌ mbo̱ꞌ. <noise> rúꞌkho̱ ñajuun rí, e̱ste̱e̱, <noise> ra̱máján rí ma̱ꞌne me̱do̱ rixa̱ꞌlóꞌ, náa juwalóꞌ. <noise> gíꞌmaa rí mo̱ꞌne̱khaꞌu̱ulóꞌ, porque xu̱kú tsúꞌkho̱ náa me̱do̱ xtáa̱ ja. <noise> rúꞌkho̱ ñajuun, ste̱e̱, ma̱-ma̱gu̱makhaꞌwu̱u riꞌxa̱ꞌlóꞌ, porque xí tsí a̱bo̱ꞌ ꞌkho̱ rá, xí niꞌkhua̱a̱ꞌ tsí a̱bo̱ꞌ ꞌkho̱, náa iñuu̱ ꞌkho̱ tráma ndáwóo̱ ja. Júwa̱ꞌ tsí náa tsiluu ꞌkho̱ rígú ndáwóo̱, mi̱khua̱a̱ꞌ, <noise> maxíñaá xu̱kú tsúꞌkho̱. Díni ñajuun ma̱tha̱ne̱ xí <noise> niꞌkhua̱a̱ꞌ xu̱kú rá, ándale, nacha̱ mi̱dxo̱ꞌ, ma̱ta̱xu̱ꞌmámina̱ꞌ mi̱dxo̱ꞌ náa <noise> guꞌwá thana ñúꞌún. Ñúꞌún mi̱dxo̱ꞌ kajngó ma̱janáaꞌ thana, e̱ste̱e̱, maxíya̱a̱ iya rawuun, xí niꞌkhua̱a̱ꞌ, o ná niwáwán iñuu̱ mbo̱ꞌ, ikhín, ste̱e̱, <hesitation> xa̱bo̱ tsí nune̱thana ꞌkho̱ rá, mu̱ru̱thii̱n ikhín, mone̱khaꞌwuu̱, ma̱gaꞌu̱u la mbi̱ya̱ thana, mbi̱ya̱ gúxa̱ gúni̱i̱ rá, kajngó maxíya̱a̱ iya rawuun xu̱kú tsúꞌkho̱. <noise> porque tsí a̱bo̱ ꞌkho̱ rá, xu̱kú xkawi̱i̱ꞌ wíñii ñajuu̱n ja. Rúꞌkho̱ kangó, e̱ste̱e̱, ikhúún namíñuꞌ guíñuꞌ ene̱ tsí a̱bo̱ ꞌkho̱. <noise> náa ma̱ꞌgára̱ñajun xanáá, ná ma̱ꞌgá, ja̱ya̱ kajngóo siempre ja̱ya̱ chíde̱, xí ma̱ꞌgálo̱ꞌ xanáá. Náa mba̱yo̱o̱ a̱bo̱ꞌ rá, porque ma̱xíya̱a̱, o ixe̱ mbo̱ꞌ, ja̱ya̱ ixe̱ ika náa ndi̱yo̱o̱ a̱bo̱ꞌ, porque ma̱xíya̱a̱ jma̱á exe̱, ma̱xáni̱ꞌñúu̱ dí ma̱ꞌgee̱, porque xu̱kú xkawi̱i̱ꞌ ñajuun xu̱kú tsúꞌkho̱. Desde wajyúú ana̱ꞌlóꞌ rá, tsíyoo gáꞌyoo̱ rá, nimbatíguíi̱ mbayíí ge̱jyoꞌ rá. Díjun rá, porque ra̱májáa̱n, xkawi̱i̱ꞌ. Khangó xúꞌkho̱ má mangáánlóꞌ tsáánló, e̱ste̱e̱, <hesitation> juwalóꞌ <noise> mbayíí ge̱jyoꞌ rá, e̱ste̱e̱, náa mbu̱ꞌyáaló rá mu̱xi̱íya̱a̱lóꞌ, porque ra̱májáa̱n, mi̱khua̱a̱ꞌ, maxíñáa̱. Xu̱kú xkawi̱i̱ wíñii ñajuu̱n, phú gíꞌdoo̱ <noise> eya xkawe̱ꞌ rawuu̱n. <noise> ruꞌkho̱ kajngóo khúún namíñuꞌ ene̱ tsí a̱bo̱ꞌ ꞌkho̱, tsíyoꞌ gáñúu̱. Kajngó xí niꞌkhui̱ꞌ rá, ma̱ꞌgára̱ga̱yúꞌ ná guꞌwá thana ñúꞌún ma̱gu̱mathanuꞌ. Mí xúꞌkho̱ má xu̱kú tsí i̱mba̱a̱, xu̱kú tsí namíñuꞌ eꞌne ñajuun xu̱kú tsí xi̱yú. Xtáa̱ ná awúun goꞌóꞌ, porque ma̱xíya̱a̱. Xí táyo̱o̱ rá, ni̱to̱ꞌo̱o̱ awúun xtátsi̱nꞌ mbroꞌon, mi̱khui̱ꞌ. O mbáa a̱ꞌdéꞌ niꞌkhu̱u̱ mbo̱ꞌ, porque ná inuu tsiluu̱ a̱ꞌkho̱ rígu iyandáwóo tsí xi̱yú. Kajngó xí niꞌkhui̱ꞌ rá, najnga̱a̱ idxu̱ꞌ, néꞌngo̱ꞌ na̱ꞌkha̱ iya nundu rawunꞌ iꞌnii̱. Díni ñajuun májáan mo̱ꞌnelóꞌ rúꞌkho̱, xí rígu, ste̱e̱, clarasol, mbi̱ya̱ clarasol ma̱tha̱ndáwa̱á náá ñajuun nitsuaꞌee̱n ndáwóo̱. A̱ꞌkho̱ ma̱ta̱xtha̱jmáá clarasol. Xí nda̱a̱ clarasol, ríga̱ iya mika o ríga̱ alcohol mbo̱ꞌ, rúꞌkho̱ manda̱wo̱o̱ꞌ khín ná niꞌkhua̱a̱ꞌ xu̱kúꞌ tsúꞌkho̱. Ndo̱ó xí nathiáá tsímbáyáaꞌ rúꞌkho̱ rá, ándale, áxo̱, ma̱trotse̱ áxo̱ ma̱ta̱xtha̱jmáá ikhín, náá ñajuun nitsuaꞌee̱n iyandáwóo̱. E̱ndo̱ó xí tsímbáyáaꞌ rúꞌkho̱ rá, a̱ꞌkho̱ rí ma̱ra̱tuun mi̱dxo̱ꞌ inuu xa̱bo̱ tsí naꞌneꞌ thana. Ñúꞌún ñajuun, ste̱e̱, mba̱ꞌyoo xa̱bo̱ díni thana maxnáaꞌ, porque júwa̱ꞌ mbaꞌa- mbaꞌiin xi̱yú tsí xkawi̱inꞌ mangaa. Xtáa xi̱yú tsí mu̱jmi̱i̱ꞌ, xi̱yú tsúꞌkhue̱n tsí phú gakhe̱ eꞌkho̱, xu̱kúꞌ tsúꞌkho̱ tsí maxíña̱á, kajngó xí niꞌkhua̱a̱ xu̱kú tsí x̱yú kho̱ rá, núkho̱ maidxo̱ꞌ ná thana, tsúꞌkho̱ tsí ma̱xámbáyúu ni clarasol, ma̱xámbáyúu áxo̱, maxámbáyúu gáꞌne xu̱kú tsúꞌkho̱. Tsúꞌkho̱ juun xu̱kú phú i̱wa̱á benenósi̱i̱, kajngó ndaꞌyóo dí, e̱ste̱e̱, xí niꞌkhua̱a̱ xi̱yú tsí mo̱jmi̱i̱ kho̱ꞌ rá, ma̱ra̱tuun mi̱dxo̱ꞌ ná guꞌwá thana ñúꞌún, ma̱janáaꞌ thana. Xí ma̱xídxú rá, de por sí rí ma̱ja̱ñáaꞌ gáꞌnii̱, kajngó xu̱kú tsúꞌkho̱ tsí phú namíñuꞌ ene̱ jún. <hesitation> xóó i̱tha̱án xi̱yú tsí skunii, <hesitation> géꞌdoo gidxawuun xu̱kú tsúꞌkho̱, xómá e̱tha̱nlo̱ꞌ jáma̱ rá, thana má rí na̱gu̱mamú-ríga̱ guꞌwáá a̱ꞌkho̱, tháan cloro, tháan, e̱ste̱e̱, iya mika tháan, rúꞌkho̱ ma̱nda̱wo̱o̱ꞌ. <noise> mi xí iya mika rá, mi̱gi̱i̱n lájwíin rá, jngó maxíya̱a̱ iyandawoo tsí xi̱yú kho̱. Tsúꞌkhue̱n ñajúún xi̱kú tsí, ste̱e̱, khúún namíñuꞌ none̱, tsí júwa̱ꞌ ná guꞌwáá, a̱bo̱ꞌ ga̱jma̱á, e̱ste̱e̱, <hesitation> xi̱yú, o ro̱nde̱ mbo̱ꞌ. Porque xí ro̱nde̱ xtáa awúun guꞌwáaꞌ, tsítaxíya̱a̱, porque xu̱kú tsúꞌkho̱ mi̱khua̱a̱ꞌ, porque maxíña̱á ro̱nde̱, di phú xkawi̱i̱ꞌ tsí ro̱nde̱ kho̱, o mbáa a̱ꞌdiáaꞌ niꞌkhu̱u̱ mbo̱ꞌ, ma̱ja̱ñúu ada̱ gaꞌne tsí ro̱nde̱. Tsúꞌkhue̱n tsí tsíma̱ñuꞌ thanuu rá, dí phú xkawi̱i̱ꞌ xu̱kú tsí ro̱nde̱ kho̱. Kajngó xí xu̱kú tsuꞌkhue̱n niꞌkhua̱a̱ꞌ rá, núkho̱ mi̱dxo̱ꞌ ná guꞌwá thana ñúꞌún, porque xkawi̱in xu̱kú tsúꞌkho̱. Xu̱kú tsúꞌkho̱ júún tsí phú namíñu ene̱ jún. Rúꞌkho̱ thanúú xu̱kú tsí na̱mañuꞌ, tsí xi̱yú kho̱ ga̱jma̱á, ste̱e̱, tsí a̱bo̱ꞌ kho̱ rá, niꞌkhua̱a̱ꞌ rá, núkho̱ mbo̱ꞌ. O xí a̱bo̱ꞌ niꞌkhua̱a̱ꞌ mbo̱ꞌ, núkho̱ mbi̱ya̱ mbá chílo̱ kaꞌwu, ma̱ra̱jña̱a inuu chílo̱ rúꞌkho̱, ma̱tro̱thon ná-náá ñajuun di ne- niꞌkhua̱a̱ꞌ a̱bo̱ꞌ, ándele, ma̱ra̱xíí punto rúꞌkho̱, ma̱triy- ma̱tríya̱ꞌ iꞌdi rúꞌkho̱ iya rawuu̱n rí gajno̱ꞌ khín, a̱ꞌkhue̱n dí ma̱ꞌnga̱a̱ mi̱dxo̱ꞌ inuu doctor, rí ma̱ꞌnethanaaꞌ. Mbá xkuaꞌnii dí na̱tha̱nlo̱ꞌ jún, xáne dí, ste̱e̱, xu̱kú tsí namíñuꞌ none̱. <noise>